ممكن أسأله عن أهم لحظة كانت سبب التغيير في حياته عشان أعرف شخصيته بدرجة أعمق، أو أسأله مثلا عن رأيه في الشهرة عشان أعرف الجانب الإنساني بتاعه، أو أسأله عن شخصية ليها تأثير عليه عشان أعرف أكتر عن الشخصيات المعروفة دية وأدي برضه الجمهور فرصة عشان يعرف السبب في تشجيعه ونجاحه.